So mi nani un inni kalima "free will" ko wiyeete yenci suftuki e fullako, ko waraata dow hore am kanjum woni, yenci ko taagu wodi ngam suftuki ko ɗume e hore mun naa sai to goɗo wanna mo tilas.